Вақте ки ман ба калимаи оромиш фикр мекунам, ман манзараи табиат ва нафаси амиқ ба ёдам меояд. Оромиш вақте пайдо мешавад, ки бадан ва рӯҳ аз стрессу ташвиш озод мешаванд. Ин ҳолат ба инсон қувват ва нерӯи нав мебахшад. Барои расидан ба оромиш, гоҳ-гоҳ бояд аз ҳама чиз фосила гирифт.